Jo u ngë kam stirartur kurrë, për mua pethkat mënd rrinë midhema pa stirartur, kam par mëmën ndo herë çë e bun o nonën, shkojën hekurin ma u ngë di si funcjonar hekuri, quindi ngë di të thom.